Tutumpuxamakau, tutumpuxamakawit, tutumpuxama tut, tutumpuxamatat, tutumpuxamakitsis, tutumpuxamachaxan, tutumpuxamatujun, tutumpuxamatsayan, tutumpuxamanajats, tutumpuxamakau- kawit, tutumpuxama- to- tutumpaxamkitsis tutumpaxamachaxan, tutumpuxamatujun, tutumpuxamatsayan tutumpuxamanajats, tatipuxam, tatipuxamati, tatipuxamato, tatipuxamatut, tatipuxamatat, tatipuxamakitsis, tatapuxamachaxan, tatipuxamatujun, tatipuxamatsayan, tatipuxamanajats, tatipuxamakau, tatipuxamakawit, tatipuxamato, tatipuxamakutut, tatipuxamakutat, tatipuxamakukitsis, tatipuxamakutsayan, tatipuchaxan, tatipuxmkutujun, tatipuxamakutsayan, tatipuxamakunajats, aktimsiento.